Ndu ugiti mo fŧafñe, uboonji fŧafñe, dagí, wose, fnwosante, umada yaa gwili gbúŋ a gi ma a fŧifñi ma, nafan fi ma ligir ndaani.